अगर हमन बात करब सऊदी अरब के तो। एमन के खाना अरब से बहुते मिलेल। सऊदी वाला मन के प्रमुख खाना में आथे। कबसा जरीश अउ मुतब्बाक़। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।